Sam mpisitriky agnaty rano. <noise> Misy karazany moa gny <noise> gn pozinio; fe amin'gny ankapobeny izany da agnaty rano agny avao i <noise> da misy karazany solomaso mitsanga atety atoy lafa hiakatsy reo hagnety tana raiky; <noise> na hagnety sambo atety egny <hesitation> andranomasy. <noise> Vita izay da fa misy commande maro agnatiny ao: misy miaramila, <noise> ao gny mpamily gny lala, <noise> ao gny mpanao gny motera, ao gny mpanao gny <noise> jiro, da ao gny mpampiakatsy azy da ao gny mpampidina azy, igny gny atao hoe: "Commandant".